Voinuwo hite, nyibowo, bangaaro, mallumjo. Do pat kuude on je himbe huwata heba chede ngam be vallita hore mabbe be derdiraabe mabbe be bikkoi mabbe be kala mo woni les mabbe pat. Kude mai do nafa ummatoore ngam vallirki ko'e on.